Dofó tɔtɔ tɔmɔ, dɩ kpákpárásɛ, dɩ ɖɔɔba ɖɔɔba-ɖɔɔbá, báná títíɩ tá baá dá sɩŋmíɩ bʋ yɛ sɩ áláñfʋlʋmɩná yɛ bʋ hɔm hɔŋ sɛ, kpínaná bɔɔ báa lɔ bɩ adoŋá bʋ la kaa gɛ sɩŋmíɩ dofó wɛ sɩ kʋʋ tɔ léŋáa kadzémɔ, dofó wɛ sɩ kʋʋ tɔ dzémɔ mɩnísíɩ bánáá dzɩŋ bíɩ dofóó tɔ abéé kʋ táa tɔ boéé. Doo ɖɔɔbɔ ɖɔɔbɔ sɔkɔwá, bíɩ kesuwa mɛɛ ɩwɛ éé bíɩ ɩ sɔkɔ lɔ ɩ ná sɩ ŋbúre wɛ éé ééé ŋbúre wɛ éé ŋbúre wɛ páá éé, dzɩŋ sɩ dofó wɛ kʋʋ kpɛkɩ tɔ tɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Ŋñná sɩ éé bʋwɛ ŋsɩ dza ñdɛ ire dedzémɔ, kawɛ dóŋɛ éé kádzaŋá kadzémɔ ka fáládɩ yéé ñkaa ná sɩ éé dɩñba kádzaŋá kadzémɔ gɛ kɛ gnɛlɛlɛɛ bɔɔ ká wáana, gɛ bɔɔ kaa yáa ŋsɩ kaá gnɔkɔsí tɔnɔɔ, bʋwɛ bʋʋ wʋlí sɩ dofó wɛ sɩ kʋʋ tɔ. Lɔ bíɩ ɩ gbí ka gɛ ró, kʋ kaa banɩ ró bɔɔyɛnɩ, dofóó tɔ ŋɛ. Bʋrʋ ɩ tá dzɩŋ bɔɔ, goóreé í wáana ɩ tá táa dzʋ bómɛ tɛlɩ bɔɔ, dofóó tɔ ŋɛ gbɔɔ lɔ. Ŋnáa? Tɔɔ dofó, dofóo gáa mɔɔ, bʋʋ lína tɔtɔ tɔɔ mɛɛ í wáana. kpákpárásɛ tíɩ dzɩñna ka tíɩ sísɩ ka tíɩ tɔñ fɛ bíya, ka tíɩ tɔñ fɛ áláma baá dzɩñ. Fɔlɔɔkʋrʋ wɛ bíɩ kádzaŋá kɔní kaa ga ka ga ná sɔsɔ lɔ, kʋʋ tɔ. Fɔlɔɔkʋrʋ wɛ bíɩ kʋ gá na báání lɔ bɔɔyɛnɩ. Kʋʋ tɔ, bʋʋ lína tɔtɔ báa atʋ mɛ. Bʋká tɔtɔ tʋrʋmɛ, bíɩ dofó gá na sɔsɔ lɔ, kʋʋtɔ, bíɩ kʋ gá na báání lɔ kʋʋ tɔ, amá bíɩ kʋ gá na vaŋɖío lɔ abéé vamɛɛrɛ lɔ kʋtáa tɔ bɔɔ. Bʋká fɔlɔɔkʋrʋ wɛ, ñŋ dofó gá na vamɛɛrɛ lɔ bɔɔyɛnɩ, báa séé bʋyɛɛ, kʋʋ tɔ <noise> bʋká ñŋ kʋ gána fɔlɔɔkʋrʋ lɔ bɔɔyɛnɩ, kʋʋ ɖoró. Tɔɔ ŋnáa si dofó gátɔ bʋʋ ɖoró fɔlɔɔkʋrʋ kala fɔlɔɔkʋrʋ kaa tɔ fɔlɔɔkʋrʋ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋwɛ bʋlɔɔ dzɛ. Tɔɔ bʋká ire wɛ bɔɔyɛnɩ <noise> bʋrʋníŋɛ wɛ bʋ mɛsína bá yɛ tɔtɔmɛ ba táa yɛ bɩ bɔɔ. Álámɩnáá yúku ka ná aráa sɩŋmíɩ dofó kodzémɔ í náa léŋáa kadzémɔ bɔɔyɛnɩ ñŋ batá yɛ kpínɛ boémɔ, kʋ táa tɔ bɔɔ. Abéé dofó kodzémɔ ŋsɩ goóre léŋáa kadzé ká gáa mɔɔ, ñŋ dɩ yɛ kpínɛ ŋodzé ŋsɩmɔɔ ñŋ dɩ yɛ saráa kadzémɔ ŋsɩmɔɔ bíɩ dɩ yɛ sʋñsɛ dedzémɔ ŋsɩmɔɔ, dofó kʋ kʋʋ tɔ, abéé kʋʋ ɖoró. Ŋnáa? Dofó tɔtɔ, mɩnɛɛ kʋ maamáátchisɛ bʋ wɛɛ dzɛ.